<hesitation> nii la buusi ta'am baŋɛ ba duma. Se'ere n sɔi la, naafɔ de la yɛm duŋa n pa'asɛ dusi puan tingɔgɔ wa zuo. Naafɔ ta'am baŋɛ a duma, yuuma zo'e zo'e n tole. Hali la a san pugum ka le nyɛ a duma le yɛ'ɛsa. Naafɔ ta'am tuule baŋɛ a daana ŋwana kalam, yɛsera la a duma yetɔgum puan, a niho n nyɛ e a san pugum bure kina la se'em me. Bala nuu ti bua me kelum ana. Buusi de la dunsi'a n nɔŋɛ taaba lageŋɔ zi'an. Ti bala la, bua san tuule bisɛ nyɛ a daana bii a wum la a yetɔgum, a san pugum ka paagɛ la a niŋan gee a tuule mɛ nyɛ e zɛsɛka n zaagɛ la se'em me a wan kelum baŋɛ ti eŋa daana n ŋwana, yuuma n tole sa.